د مهربانۍ کلمه واورم، نو زما ذهن کې د ښه زړه او نرمۍ احساس راځي. مهرباني هغه عمل دی چې له نورو سره په مینه او عزت چلند وکړو. کله چې څوک مهربانه وي، نو هغه مرسته کوي، زړه نرمه وي او د نورو درد ته پام کوي. مهرباني د انسانیت ښکلا ده او نړۍ ښکلې کوي. دا یو ساده خو ډیر قوي عمل دی چې هر څوک یې کولای شي.